منزل احلامي اتمنى ان يكون منزل ليس كبير وليس صغير، تكون فيه طبيعة مخلطة به، تكون فيه اشجار ونكون فيه نباتات، تكون فيه مكان سباحة مسبح، ويكون مقبل على مكان فيه الهواء، تتنفس الهواء الجيد كما يكون له عدة مآرب للسيارات و فوق السقف تكون هناك نوع من الشرفة كبيرة التي يمكن من خلالها رؤية الأشجار و الغابات و تنفس الهواء النقي.